Ovania kani este bueno ante chiaki yutinjani hi njanuu tata tata bueno xan dakae iin primo xa'a, enka njode enka ka'a este katende ya'a katende ya'a ndee ndavaten xakan yunga yuyu maxa'a kakan nduu ndavade iika yuu nde este yinde xama'a xama'a nravi xama'a calzone xama'a mandaya yoxhini xhini mine cartón nani xhini kuaxa nikutuni xamayako, ma'a tataxa este ñani xa'a primo xa'a dekaya xande nana nanaxa tataxa, tatanjanxa inka ñonde nende nania este hijani nikaxhinde ndejandia chinani ninja ndijan ndijan he he trees gallo kanxa <hesitation> tres gallo yuu kuani iin yuella ni kani nde ultimo ndegue taka ndija corea alli yende corea ndija, konono chi mani he ñixua kuan xhi nitixhian yuu yinde he njani este njakade chi tunga kande tunga kande español chikuan kande ayuu manga kande xunga kemate chimajina chine kemate chí njogani njogani natide kuanta xhiti tunja tuni koto va va'a njaxan yuu kan njade kuenda yuu njuan nekuan kixa'a xukakunda inka xa'a dekan nde nixhade inka katunde este yukundu mani kanga njakede nikutun mani este kan de njatuchide madera nikaxade vée madera nii kuade este tabla kuachi ndii nii vée kuade kuxa kuadenakaxa nate ngana kini xa'a.